<noise> ʻo ka pū paʻakai ʻana me ka ʻohana kaʻu noʻonoʻo koke <noise> i kēia noho <noise> ʻo ke kanikapila ʻana <noise> ka pūlehu ʻana ma koʻu wā keiki ma koʻu wā kamaliʻi ʻana <noise> <hesitation> puni koʻu makuakāne me koʻu tūtū kāne i <noise> ka ka kanikapila ʻana me ka pulehu ʻana a me ka pāʻina ʻana me ka ʻohana a no laila <noise> ʻoia koʻu noʻonoʻo koke